Koin chí dá katió o'on, já ihó nona, anxhí vii na'axhí tekatió o tí chedetí seña á kanti kachinti koó jakomenadí chene inina jan nakotá até no katí ní dó nanití pajaró naniti.